Ndithu rugunda sine ni thunsan, gua thunsan na ndithu xruan thuya thuya na nguji nena cha'bena thu sethu thithu jina th'etuya na tha tsje thuya th'ina nda nduye ndithu jina ts'en thunsan a na th'ia nda nduyena ts'en tusan nixin nchi na thusan o jua nexi tusan ojuana ya na th'e thuya na nixi nchi jina jina ts'en thuya nixin yana thendathe nda' ta thjingi thi kina naxra jina th'ini ya nexin nixin nchi thi thi tusan ya na nixin nchi nchuba tusen thu nchuba tjigu thi jna chik'una nixi nchiana naxra jnia chuba neni nkjuya thuya na ndithu xruan thu ndithu ndithu xruan thuya thi chujni chunda nchisen ruina ya na ndithu jina sinena thuya gua thuya na ndithu jina xruan thuya.